Ica gam, in shim in tak yadde fe ba da kyem ba ret ica gam ni ren itek. In shim in da susu ni ikap e. I ca game, ide ce de yet i nayak nakak fɛ wat sas na kaaky, zen. Musamang izen fɛ bat sin ra ikyi ikak itek kɛ abuki ayi kɛ nato ayi, kɛ nnyim iyɛ yi ki ishining iyɛ yi. Ica gam ba resek ide, ide wat sas, ide wat iyɛ kan na banet. Ica gam yet ikyɛng fɛ ba yes ide yɛ nayak nggon. Nayak e nang, ɛ-ikap e basusu, da kap, ikap ica gam da susu ni bukut ni zen iza. Iza tsin kpa da bukut ikↄ me, ki bukut ikↄme da bi nas ica gam e, da nas ica gam e ama itang, itang ni nkↄs nfaa ni ngↄn bi ni di naas, nas naik naton e naton ikↄ me, ni mi di nas narik ni ikↄ me, sak azeng zak ibɛ ashon ni bi ni korong. Ki korong ikↄ me cɛl, nitini di ra karik ni kↄ me. Na nↄng wu wu ica gam da sɛ gap irasak; ki irasak. Izen fi, izen bi bɛ fi ica game da fara, ngmash ni for a turung na fa, ki fara, ngmash ni fara turung nafa ↄng ni ngↄn tini bi ni di te narik. Ki di te narik, tↄ ica game da nↄↄk ica sosai. Tↄ ica gam, ba kap, ba kap ide, ba tɛm ki nkyɛng fi itɛm ni zaan. Ba tɛm ki nkyɛng, ba moon ide nɛ narik ba suu nɛ narik naba tuus na ban nabong e na ban nabong e gyigyet, gyigyet, gyigyet, gyigyet na ba tuus. iyↄng wat sas na karↄng fɛ ka bɛ shi. karↄ fɛ ka bɛ shi wat sas kɛ ba tuus ↄng, am aba tuus nɛ ba tɛ ba di kuus na narik ama nkↄs nfa nɛ ba bɛ ba di te ikan fi ida nyↄrↄk agam fɛ agam da dorok awo. kɛ ba di te ikan fɛ agam da dorok awo nɛba tɛ ba bɛ di nas narik. In ki irasak, nkↄs nfaa, ibɛ nizen fɛ ida fara turung na fa nɛ ba tɛ ba bɛ ba di te narik. Ama ba di te narik, nɛ ba ne ba won. Izene yↄng ne da nↄↄk ica. A ma ba te narik ba da tok ki ica me wuru, ba da bɛ ba turung na ban na gam na yↄng fɛ na bɛ ba turung naban na gam na yↄng fɛ na bɛ na tang na yet e kɛ anyazon ayi ke ica gam ikak fɛ ba yes amangↄng ayi na ba turung na ba di won itek. Nikↄ me. Izen fɛ ica gam e koot nikↄ me nɛ ba bɛ ba tsɛk, ba da tsɛk kɛ bɛ tsɛk, ba da tsɛk ba da tsɛk, kɛ ba tsɛk na ma ba tsɛk, ba da tusung narↄ kazining nɛ ba be nikyɛng fɛ ba di kit sot naton e. kɛ ba bɛ bat sot, bat sot na ba ta aba taa kuwun, nikuwun turung afɛbe. Ki kuwun turung a fɛb e, ica me itek na bas ok sak na yɛl ari. kɛ bas ok ide sak ayɛt ari na ba tsɛ ba sak narↄ sak e. izen fɛ bin, ba shim ba da ra, ba da ya ide, ba shumung, ba te ashi fe nadonong, am aba te ashi fe nadonong, ashi me te kɛ ada fes nɛ ba di korok ica gam e na yɛt e na kom. kɛe ba korok ica gam e na kom e-ni zen e yↄng ica gam e da te ki mos. Ki ite ki da fara tasak, ki fara tasak gyigyet-gyigyet, tↄ nɛ ba tɛ ba korok nɛ ba tsɛ ba fining ide narↄ fɛ ka se cɛl, ba da reng karↄ fɛ ka se cɛl nɛba di fining, ko ayit itu. Ba fining a rↄng fi kunom se kpaf narↄng fi kunom da ya ide wo kↄn ibi bushung. Ama ikoot, na ba kok nɛ ba benen nayɛt ari kɛ ba benen nari, a tuk fɛ ba shim ba da ret, ba da shushi ba da ca ide, ba da ca nidung. Ba da ca ni dung nↄng ba da bin turung akom e. A kom e kyɛ ba c abaca kɛ wuruk cɛl, nɛ ba tɛ bat as, kɛ bat as ni kuse, bada tas ide ni kube, kɛ bat as nɛ ba bↄ ica me fɛ ba shim ba ret e, kɛ ba bↄ ica me fɛ ba shim ba ret, ba da tun, ba da turung iya zↄn nɛ ta fɛ se nayɛt e. Am aba turung, nɛ ba te shi fen a donong, kɛ ba te shi fe, na ba di korok ica gam e. Badi te korok, kɛ ba korok ica gam e ba da ret. Ba da ret, bada ret, ba da ret. Ke a far ate kɛ ada been, nɛ ba da ret. Ke a far ate kɛ ada been nɛ ba tɛ ba korok ba da shirik, whirik e ↄng, ba da tun ashi, a duk ashi fɛ bat sin di, bat sin di et e. kɛ bat un a duk ashi me, nɛ ba shirik, nɛ nɛ ba turung naban nata, ni nya zↄn ni nkyↄrↄk in kak fɛ in di nↄ. A ma baret ba turung, nɛ b tɛ ba kirok na donong ba, kɛ ba korok na donong, nɛ ba tɛ ba kpa ret e, nɛ ba kpa ret e ni imos, ni mos, ni mos. Ki imos, itonong fok imi been. Ki mi been ↄng, nɛ ba sak ide ni fam. Bakak ret ide na bi di te name naseng ngma na yɛt e na ba di te. <hesitation> name na seng ni ntↄk e ngma ne-ngma nkyↄrk fɛ ba di tes na yet e, nay at ica ga e, ba di tes ni zen izining na donong e ngma. Ba kak ret ide, ke ba ret ica gam e zɛt, naba ret, na ban ye ining e zɛt. ining e kuma idↄng fɛ ban ye ning e zɛt, ba bↄ ihywɛ iseng ki bɛ-bↄ iseng ki ibↄ nikↄ ngↄn ayi, ki ishan narↄ shashang e ayi da bene nai ni tsi ni kↄ. Bakak ki bin injing akↄ, di ki kↄↄn, in kɛ bɛn injing kↄↄ ni kuta kↄↄ fɛ ba di kↄↄs nkyɛng nashon yame. kɛ ba kↄↄ ni kuta kↄↄ nɛ ba bɛ baret. Ba ret, ba ret baret, baret ba tegak, ba te nkon, ba di te kurong sosai, ki kurong, kɛ ining e fes, ke fes, ifes, ifes, nama ifes ↄng, na ba won nɛ kↄsↄ sak a tson. Ke a kↄsↄ sak atson na diding nɛ bay a kashon, ke a been ↄng, nɛ ba di moon nkyↄrↄk ↄng fɛ ba di tes, narik fɛ badi tes ba di kit e magi, badi ki te ntↄk, badi kit e a libasa, ba di kit e ba diki tes ngma nkyↄrↄk fɛ ba di tes na bay a kashon ni ret e in ba fok imi bee, tↄ nɛ b aba ba moon izen, izen fa ba ri-ica game. Na ba di-na ba ret ica gam e, ki ica gam been na ba da te ne ni tsɛn, nɛ ba da te me kabi ning e ni tsɛn nifam kɛ ba da te mone natton e ayi ni-ni di ya.